Mande bus isanandro farafaheligny in-droa agnaty herinandro andro enigny andiagnana bus˂hesitation˃ mety in-droambinifolo ake zegny mande bus, vôla lagny aminjagny enin-jato frais eo, roanjato sy arivo isan'andro ake mety ankagnikagny amin'ny enin-jato sy telo arivo agny ho agny izy ka isan-kerignandro